ia, ten̈a maro fitahan̈a hita amiziô e <hesitation> efikasy e! Fa vokatry zen̈y zen̈y olo maro amizay mandan̈y vôla be, mandan̈y haren̈a mba afahandreo mitaha ain̈any beka reo oela velon̈o fo. Fa misy ndraiky karàha olobe talôha be tsy dia tiandreo ndraiky fa zatra mampiasa kakazo ravikakazo kakazo àby ren̈y reo.